Ujun ne kuia uun iha jame'e estación, <hesitation> primavera, verano, otoño, invierno, kendio jun uu o'on uu jama uyo'u ndina jun estación ña nginian nguee jun nu jun ngachiye, jun primavera ña'a ian yen nuu ndavii iha yee ihu ita yuu yeiña uun kuenka chindiuña te jun verano ña cheiun ña nuu va'a nuu viji otoño ña nuni kua, ndayuu nuu he un otoño que <hesitation> isgue ian ye ianye kuja vijí.